Menurut ngoji, binatang atau haiwan manege bisa <hesitation> o kia i tojata, masabab karena o kia ma ma wola wa rusak atau wa kia wa wa ganggu, sehingga hewan atau haiwan mane binatang mane ma ja rasa i terganggu jadi ma o kia i tojata jadi ngone ino i mabale ina kia ina ina tojata de bisa ina goli ma ma binatang manege.